leddi grease ni hanndi ma leddi on di ɗo mari taarihi soosay, ammaaa ni mi annda ko ɓe ɓuri nyaamugo ha pelle may boo ko ɓe ɓuri yiɗugo ngam mi meeɗay njanngu kuujeeeji feere ha dow leddi may, mi anndabo kuujeeeji ɗuɗɗum ha dow leddi may.